nebedaay lool de baax na ci. Lool rekk laa ci xam loo xam ne ñu ne dafay yokku leeraayu bët; loolu comme ndax nekk na garab boo xamamtani la muy faj ci jëmm ji dafa bare. Léegi-lee nga baxal ko noonu, nga naan. Léegoo-lee nga baxal ko gett ko muy bax toggu ko daal, mu neex. Kokook lappay yépp nga def ko ci li war a nekka rekk nga def ko hay gerte mu saf gerte nga def ko si maalo mu xam nga def ko si maalo. Moo xam nga def ko noonu rekk di ko lekkee noonu. Noonu rekk dafa baax waaw defa bari lu muy faj ci jëmm ji torob. Waaw nebedaay moom de xam naa ko ci. Dama koy yëy ñu ko dee wax karoot. Waa léego-lee dama ko dee yëy sax su ma ko amee defaa yokk leeraayu bët. Lool tam dégg naa ko. Waaw karoot xanaa fàtte.